Bitzala, filfil akhadr filfil desiko <hesitation> arej mafrumiko, tamat gutako jazariko, zeitungo, jibna motzerellakollo, hodogiko, derbadni goni derbadnarichoni, sijoki goni ini uui nnane bitzal idrenane hajali.